<hesitation> Obwiire obwo, Obwiirebunno ti <hesitation> tintungiire ebikaaro bingi muuno munno baitu hakiriho nka'omumwezi gumu enyumahaho, kasobora kugendaho kasese mulindiro lye'bisooro, twagendayo twasobora kurora ebisooro ebyembaganiiza, hali twarolile enjonjo, embogo, entale, entwiiga ne'bindi. <hesitation> kandi okwo bwetarugireyo, twarabaho hanyanja eyo kisuura, twakiroora. Twaroora abantu nko bali kukora emilimu yaabu ekubatayiiza sente no nkabalikwiiha ekisuura kandi bakachitekaniiza kuroora kyarugamu ekintu echikusobora kulibwa abantu. nkagendayo, kiro okwo nagenda nabungiira ho banywani bange. Banywani bange abo, mumukampala naho'twatungaho kusemererwa. Niibyo ebikairo byenkizire, ebyombairemu mu omubwiire obutali bwahara.